Ok ne ewaguna wa vanuga gena kolema ai keimai ai laaninai. Ewaguna irau kamuvagi pewala vanuga aonai kwalana au voira wataimu wa kekei vavagi pe oi ten kina ono aoagia stoai wa, era wa maantin, raisi, suga, tilauna maki pono voia wa ten kinamo kekei aonai na ewaguna aonai onove lakaoa, maantin e maantin keina kei e raisi ne peaikiwa. Kwalana raisi ewaguna voina vanugai seven kina maovana ne maantin voina wa two kinai gavoia wai iwaguna trikina maovana pe ten kina maki pewara vanagia. Vanugai magulina wa pema irau wa au voira pegeverage ne au voira geveragena na vanugai maani voira wa kapurai. Era gena velea kiaka maema maaina wa voi pegeve rage ne vanugai no vagelegele era vanugai even pene maani eveaina ie kilagia twenty kina, na vaara ieverigo lekwalekwa o pene maani voovagi ten kina eight kina ne selo wa era ai waveaina gekilana, selo. Vanuga magulina kiaka ema aukana kavana wa veaina era wa aniani e voivoi kavanai ne araa maaikna ne kuni aura maga alorana ne kuni ai wa pa voi namanama ne pa Wa waraa anianira mapa voiria. Ne voi geveragena ne maguli eveaukana wa, aniani voira ne araa anianira maga voina ne iwaguna wa moniaimo ai gamagulina wa vanugai. Ne kolema rekeara wa, melomelo iwaguna wa aina kapuai wa kekei vavagi. Rigolora tuaelo, teni o ten leven tuaelona penema rigo kuku geaninina, geniuniuna, kulu kamuvagi gakalana geaona geveamaina. Na wa ai gema taimuai ai pe ai galakalakawai, gerovamaiwai, lakalaka aikina teni kolokoaira waikulewai waveaira. Iwaguna wa melomelo ie ao ia veamai geria ririwai, e rekeara makina ai gevailigarana pie tikuli raurau na no gegiarana elepeirana, nega ne ioma aluao. Iwaguna wa no lepei palaguna kiaka elakaoaole vanugai, ne vanuga vavinera makina no aunilimalima rekearana no gevoivoi agirana waveaina ana kilagia, rekeara gerinina geria ripa aura geriai ne geapirana mage lakagirana. Ovoovonai waveaina aikna kwalana upura kalakalara geria vevaripa wa rupu aorai gekalavo kalavowai pe vavine wa era ai inami givaavimai wa araa inagulura gevariparao inagulu kala ripara, iwaguna vavinera pe wa

Wa ie ao tarakai ie ragekau ne monimo ie veniria aniani eau ie voi ne ie ma alu maumau puka, kulakai aniani waveaina, vanugai gena veporogi kia. E family gaalu koukouwai numa kopunamo ai no au mainaku ma amaku, mageku aunty. mageku uncle wa numa kopunamoai. Na iwaguna aonai wa numa voovagi era gealu gerevagina. Gekamuna, gevearawana, melo geapina ne geria numa gekala gerevagirana. Pe numa maki vegigi vegigi era aina wakava kavanai wa numa makina voovagi. Vaara au maki alaka piaina aonai no ma section kiakai anao wa, ioi wa rai gena numa? Ioi warai gena pouta? Waveaina maverenagina auno nega makapu kaai aaluna veaina. Ina, numa pegema voovagi vanuga aonai e voivoi kapura maki voovagi era stoa voovagi, era kadi, ma aukwaua wa kadi mage slaidina wa EFTPOS pa rakau. Iwaguna, first waeau aikina, iwaguna wa egira vanugai no gela wa waveaina ana kilagia. Taraka wanana ie velemai maki veavea kadi ie apia ne waeau kekei ie kalaawa, ne moni ene lakapiai. Kunenai wa ai taimumai ai ia wa aikina. Ne iwaguna mobile wa, iwaguna mobile gama apirana na ai gatikuliwai mobile aikina na oi wa telefoni. Pe enana vanugana ie rini no ene verage Kwikilai ne message ie pass ia waveaina. Vanuga iwaguna magulina kiaka peake, senti ewalana e makina magena rakava kwalana melomelo makina mobile pe rekeara pono giara wa geveagi rakava rakavana mobile alamarai, inara amarana ie venira wa ie stop, era aina numa aonai maki waeau maema walana. Pono venia wau ne ene stop pe koroaai ono aorigoa paene mau mobile ono venia ne ono vagelo geloa wau ne pene mau, era wa wataimurai wa ai keimaiai wa no arimai keira kika waveaira upumaina wa ene vageloa mari maparara ie aiki ne rorinai. Na vanuga gena senti kia wa waveaina, mobile kamuvagi ne au rakavara voovagi mage giarana even keira kika makina. E no moni ani, organisation kiaara ie varakaa no sporting kavarai moni ie ani. Ne moni ne waila mage lemarana wa, keverai ai geao agirana gelemarana ne kevera aikina. Ina, ovoovonai wa honesty kiaka wagia.